ver dass esch voll bìn un ken Krizweh weh hab nà màch esch alle Dàà a bìssel a bìssle tourne so euhh de Kiné hett's verschrewe no màch I paar üvunge ver dàas mins Kriz besser geht

nää ìch hàb kànn Fee ìch hàb àls schòn e Hùnd g'hett ìch hàb àls schòn Vejel g'hett ö Schìldkret ùn Goldfìsch wàs hàmm'r noch g'hett klainer Hàmschter àwer zuem fer de Moment hàw i kenn Fee meh

Minner lìebscht Käs ìsch de Abondance vùn de Haute-Savoie. Ìmmer direkt so ìn de Fruitière kaaft, wie Käs màcht. Dìs ìsch de bescht Käs. Der wie ìch àm lìebschte hàb.

Ja d'heim hàà'mr viel Vieh ghet. E Hùnd, e kleiner Dàckel, ùn noh hàà'mr euh... Fàsàne ghet, sogàr e mol e klein Wìldsöi, Tüwe, vìel, ìmmer Veejel, e Pàppegai, der het Sophie gheise, s'ìsch ìmmer vìel Vìeh ùm ùns rùm gsìnn, ìwwerhapt Veejel.

esch hàb horig gern des Lied treive tanzer privàter tanzer des des hàwie rìchtig euhh horig gern s'esch Tina Turner wie sìngt un euhh s'esch scheeni Musik voilà

Ìch geh àri gern ìns elsasser Téàter, ìch hàb (...) schùn elef Stìckle gsähn, dìs Johr. Ùn euh es ìsch euh... gfìtzti Ùnterhaltùng (...) ma trefft ìmmer gfìtzti Litt àn. S'ìsch zem làche (...). Ìch hàb aa gern dràmàtischi Stìckla àwer ìch hàb gern we'mr euh làcht ùn s'ìsch euh... euh... gfìtzter Owe so mr ìsch ùnter Elsässer.

esch màch kenn sport meh üsser gehn esch leuj dàss esch àlle Daa wennischens fenef kilometer kànn gehn ìm Dorf erùm oder ìm Wàld

Ìch geh àri gern ìn s'Gebärri ìn d'Ferie ìn d'Àlwe. S'letscht Johr hàà'mr aa wìdder Österreich entdeckt, ìch geh gern ìn de Schwàrzwàld, ùn fer's Meer hàw-i àri gern Bretagne.

Je partie à Common voice car il est important que notre langue que notre langue ne meure pas : elle doit rester une langue vivante

ìsch hän min läwe gern schuellehrer gemàcht

E güeti Frìndschàft ìsch mmhh... mìt ere Person odder mànchi Person, Mànn odder Froei, güet (...) sìnn, güeti Momenter verbrìnge, dàss mr àlles sawe kenne, dàss mr nìt jugée wùrd, dàss mr... mr si gànz... gànz offe kànn redde, dàss mr sich selwer kànn sìnn ùn dàss sie aa fer ùns offe kenne sìnn ùn sìch gànz... gànz Person ze sìnn, ohne, dàss mr si... dàss mr ùff d'Werter ùff mues pàsse wàs mr saat, ùn... dàss mr nìt ùnbedìngt s'selwe denkt àwer.. de Débat ìsch ìmmer offe. Ùn dàs mr rìchti... gànzer Mensch kànn sìnn.

ìsch hàb nìt viel pflànze bi mer gehn se àlli heen villicht eini òder zwai ò do esch a winàchtstern debi der geht euj bal heen àwer ìsch hàb à gànz grosser gàrte o do hàwi viel viel viel bleume g'setzt ùn baim ùn hecke

Ìch koch àm lìebschte Goulasch. Àlso ìch nemm e grosi Pfànn so (...). E àlti, ùn noh schnid i s'Fleisch ìn kleini Stìckle, egàl wàs fer Fleisch, Schwinnes, Rìndfleisch, Kàlbleisch, Wìldsöi, Hìrsch odder e pààr Sorte mìtnànd s'ìsch oe guet. Egàl. Kleini wìrfle schnide, (...) noh kùmme Speckwìrfle dezü, àwer gueter Speck selwer so... selwer gmàchter Speck. Ùn noh kùmme Zìwwle, odder Schàlotte, Knewli, ùn noh... wenn àlles guet eso bìssel (...) noh màch i Wàsser dràn. Ùn noh kùmme Gällruewe dànn... dràn klein gschnìtte. Ùn euh... Tomàte, Tomàtesos, noch e bìssel Wàsser, ùn noh kùmmt Sàlz, Pfeffer, Mùschketnùss, euh Paprika, Paprikapùlver, mànchmol groeischerter Paprika aa, s'kùmmt drùff àn wàs i hàb. Ùn wùrd's làng... Ùn e Lorbeerblätt noch. Ùn noh wùrd's làng làng kocht, àllewäj zwei Stùnge, facile. Mr kànn se ìm Bàchhoffe màche ìsch egàl, es mües gràd nùmme s'Fleisch mües gràd, (...) es mües gànz kocht sìnn. Ùn euh mìr kenne Champignon dràn màche, voilà. Ùn euh... servìert mìt Pürée ìsch àm beschte. Selwer gmàcht Pürée.

esch bìn horig gern in schul gange esch bìn a esch bìn in de maternelle g'sìn no hamm'r (eich) numme elsassisch g'rett nàtirli zeum gleck esch d'Marie-Louise do gsìn die het uns verstànge un ... àlli elsassisch g'rett un ... se m'r in de in de euhh ohh in de école primaire gsìn un do sem'r mìt schwestere gsìn un euhh esch bìn horig horig gern in schul gange

Ja ìch bìn ìme Verein, euh... ìwwer euh... s'elsassisch Sproch.

ìnn ùnserem Verain stelle m'r àlle Mònet ànderi Kìnchtler üss no voila no säm'r euh viel euh vielale vielerlai euh Üsstellunge

Minni witt Reis ìsch gsìnn ìn Àfric... Afrique-Australe, Austràlischi, weis nìt wie mr saat. Euh... ìch bìn euh...pfff... ìm Flìejer euh... vùn Frànkfùrt fùrt euh... gfloeje, ùff Dubaï, noh ha'mr gwechselt ùff Johannesburg d'erscht sechs Stùnd ùf Flìejer, Dubaï gwechselt noch àcht Stùnge noch dezü, a làngi làngi Reis. Johannesburg ànkùmme, ùn noh sìì'mr de Krugerpark, hàà'mr Krugerpark bsìchtischt e pààr Däi, àn e pààr (...) dert, wùnderbàr gsìnn, ùn ìm Opanilodge ùn ìm euh... Skukuzalodge ùn noch ànderi, ùn euh... noh sìì'mr nùfgfàhre euh... dùrich Musika, e scheeni Stàdt... scheener Nàme vùn're Stàdt. Ùn àn Baobabstros dùrich. Dùrich Beitbridge, gànz gànz speziàli Grenz zwìsche Zim... Àfridu s... Südàfrikà ùn Zimbabwe. Ùn noher sìì'mr ìn de Zimbabwe. Noh sìì'mr ìm e Park gsììn ìn Matusadona, ùf'm Kariba euh See, sìì'mr Schìff gfàhre, mr sìnn euh... mr hàn Safari gemàcht, vìel, mr sìnn ìn Bulawayo gsìnn (...), ìn Harare, grosstädte bsìchticht, mr sìn ìm Nationalpark gsìnn vùn Hwange. Do hàà'mr viel viel Vieh gsehn, àlli Sorte vùn Vieh, Rhinozeros, euh... Hippopotam, Elephànt, Giràffe, viel, viel Rehbeck euh, hàn se àlli Sorte. Euh... noh sìì'mr ìn Victoria-Fàlls, ìsch e groser, groser (...) Wàsserfàll. Eini vùn de sìwe... sìwe euh... Merveilles du Monde ùn noh sìi'mr, sìì'mr ìn de Botswana sìnn noch e mol Schìff gfàhre ùn euh... viel Krokodile gsähn, ùn ùff'm Chope, Chobe River heist dìs. Ùn noh sìì'mr zerrùck ùn noh sìì'mr (...) euh... ùf... sìì'mr ùff Preto euh... sìì'mr ùf Kasane gsìnn, e Stàdt ìn Botswana ùn noh sìì'mr làng wìdder Auto gfàhre bìs ùf Pretoria. Ùn nohhärt ùf Johannesburg ùn nohhärt hàà'mr de Flìejer gnùmme fer heim. E làngi Reis àwer wùnderbàr !

o wenn'i vielmillione d'hatt g'wìnne d'hatti s'elsàss kaafe

à minne b'sonderscht stòltz sìn minni kìnder wie nìt zwai ...

ìsch hàb ìmmer min Schwizermässer de'bii

ìsch d'hatt mi àls Aff oder àls Bär verklaide weje nò hätt'i ìmmer wàrm waijer àn Faasnàcht esch häfters kàlt

ìsch rett erscht ìns Elsassisch minni Mùtterschpràch à bìssel (heckewelsch) Ditsch àwer àss esch Ditsch ùn eu Franseesch nàtìrli ùn Englisch ìn de Schuel

esch hòrich gern musique àn de àm àm Radio esch hàb nìt gern so sendùng

Wenn (...) ìsch nun lèj mi gern e Lèjstuel ùn lèès. Àm beschte ìn de (...), wenn scheen Wetter ìsch.

d'Fàmili kommt sàmme un guet guet esse net viel net viel gschaenkel .... oder gàr nix gràd i de Kìnder o gràd binànder sìn

het esch nàcht nò seh gàr nìx etter à pààr Starne villicht òder g'wäni sìg'i minner Gàrte mìt euh mìnnem Schäpfel... ùn eu scheeni ìweràll scheeni Baïm drùmherùm ùn d'Nòchbr à bìssle wiederscht dert hìnt

a mr gehn schpàzeere mr gehn mr esse bìnànder oder mr gehn ìn d'Verschàft oder mr gehn Wàndere oder mr gehn ìns théàtre euh s'kòmmt dàrof'àn àwer ìsch gehn nìt ìmmer mìt de selve fòrt sìn minni Frìnd vòm Théàtre ùn minni Frìnd vòn d'Vertschàft o minni Frìnd vòm Wàndere sìn nìt ìmmer d'selb

Ìch trìnk e Kàffe ùn läs d'Zittùng.

Quand j'avais 6 ans je suis tombée malade ,tuberculose, et ma soeur , 5ans malade aussi, j'ai dû partir 5 ans en sanatorium et comme les parents n'avaient pas de voiture et que ça ne guérissait pas vraiment Je suis restée plusieurs mois sans voir mes parents et çà c'était grave à cet âge

Ìn de zwànzisch letschte Johr het mr jo àlles wàs ùm d'Elektronik geht, enfin mr hàt Téléfon ùn Computer, die gànze Applications euh... bezàhle mì'm Téléfon euh... àlles mì'm Téléfon màche zogàr d'Stir kà'mr mì'm Téléfon nochlueje, d'Comptes ùn dìs àlles. Dìs ìsch euh dìs ìsch àlles viel lichter àwer au àlles viel kùmplizierter. Voilà. Euh mìr màcht ké Dictionnaire meh ùff, mr suecht ké Téléfonbuech, ké Schribmàsch... (...). Mìr euh ké Fotoàppàràt meh, mìt'm Téléfon dìs het àlles.... ìch weis nìt wàs (...) drizeh Fùnkrione het eso e Smartphon. Euh ùn dìs ìsch fer mich àri schnell gànge. S'ìsch güet ùn au nìt güet.

ah èsch geh minner läwe gern àn de Mont Blanc des esch d'scheenscht wànderùng isch wenn ì de Mont Blanc sìn ìn Chamonix ùn so dert dròm à wùnderbàr

ìm Zimbabwe esch'a éléphànt fenef meter vor mer g'stànge des esch doch bìssl einzigàrtig esch hàb nemmi g'schnüft

ìn mìnnere Freijzit geh isch gern schpàzeere fàhr gern Vélo geh garn àns Kàffee trìnke mìt de Kàmerädle euh rätsche ùn euh wàndere ùn ìsch hàb gern d'klain Kìnder vòn minnere Schwester hätti àls gern ... mr geje àss euj fòrt ìn de Kìnes ùn so dà nemms méricks ebs ànne so nòrmàls läwe

Hah... d'greescht Hoffnùng wär, dàss m'r de Krebbst endli pflëje kennt. Ùn dàss m'r bìssel meh lüejt, wàs ma... wàs d'Litt ësse, fer se nìt vergìfte, dàss se nìt krànk wère.

Ìch glaab d'Schwowebredle sìn minni liebschte Wihnàchtsbredle, ùn die mìt Konfitür. Ìch kenn àwer de Nàmme nìt.

g'fìzti Litt erschtens a guets Esse Musique nàtirli fer tànze gueti stìmmung dàss m'r gràd cool mìtnand esch

s'esch de vierzehnte Janer ùn à sìn twelef Gràd as esch nìt nòrmàl dàss'as à so Wàrm esch

isch bìn ìm reujstànd àm a sùndaa màch'i àls nìx waij isch känn's gànz ... màch spàziere gehn wàndere oder so bìn i euj s'gern taim umasònscht

esch hàb gern sonn àwer esch leij ìn de schät esch hàb nìt gern gàr nìt gern wàrm esch'gleub ìn de nordische Länder wert'esch gern wer det wert esch voll un euh s'dérangiertm'i nìt wenn's reijt üsser nàtirli esch'hàb a pique nique vor oder kommt vom Coiffeur rüss àwer euh esch hàb d'reije haw'esch gern

Freuj ains wàs Hòsse hàn het Freuj za zwai wàs mr nìt gern hàn Freuj drei wàs ùns àngscht màcht Freuj veer heb mr schòn erichs gànz ùnhaimlisch g'schlàfe hàn ùn àndersch kòmmt'mr jetz gràd nìx hin

fleje nàtirli des wert klàss

J'aime bien le français j ai étudié les mots. J'aimais tout dans le français

ìsch hàb gern wenn's scheen wetter esch as kànn wàrm sìn oder kàlt àwer ass meuss lìcht do sìn ass meuss sonne sìn ùn wàs'i ìsch gleub àm lebschte hàb des esch wenn's à bìssel kàlt esch à scheener bleuje hìmmel ùn à scheeni sonne ùn dànn geht mr nüss ùn des esch min lebschte wetter

Wàs ìch àm lìebschte màch ìm Gàrte, lüeje, wie s'wàchst. Scheeni Blueme, ànnesìtze mìt'eme Buech odder mìt Frìnd, Ùn dìs ìsch àm nettschte, wàs m'r àm beschte ùn àm... àm lìebschte ìm e Gàrte màcht. De Rescht, de Rescht mues m'r màche, àss es e bìssel noch-n-ebbs s... s... s... üsseht, gell, ja, s'ìsch so.

hit morje hit morje esch a wùnderbàres wetter de Hìmmel esch bleuj as esch a scheeni sonne ass esch gàrn nìt kàlt wùnderbàr wetter mr sìn noch doch ìm Wìnter s'esch àwer doch scheen min lebschte wetter

Ìch bìn nìt richtig ìme Verein. Ìch bìn ìn'ere Bibliotek, ùn màch àb ùn zü e bìssel ebbs dorte wenn se notwendich hän. Àwer àm liebschte bìn ìch mìt mine Frìnd. Dìe sìnn mini Verein.

Ce que je fais tous les jours ,: un bon petit dejeuner, car je suis à la retraite depuis près de deux ans et du coup je suis tranquille le matin, je peux profiter j'en profite pour caresser mes deux chats, leur donner à manger et ça ça bme fait déjà plaisir pour toute la journée

wàs mr schò vòrrùckts pàssiert esch esch dàss i nìt à mòl nìt ìn de Ferie bìn gsìn wàrùm weil ì de Flìger verhàppelt hàb de Wecker het g'schalt freij geneu ùn dànn hàmmr nor à Stùnd euh zu fàhre g'hett bìs dàss mr àm Flòghàffer sìn gsìn ùn laider hàmmr dànn de Fléger verhàppelt des esch schòn verrùckt geneu

D'letscht Sandùng vùn Radio ìsch nàtirlich ùf'm ICI Alsace gsìnn, wie-n-i jede Doe züheer wann i ìm... Auto bìn odder eso. Ùn euh... dànn hàn se àls viel Müsik. Ùn euh... àm Owets hàn se àls noch euh... so àlti (...), àwwer nàtirlisch frànzeeschi, ùn leider nìt viel elsassisch. Enfin (...) nìt viel genüe datt i saje, dìs fahlt e bìssel, dann euh..., wie àls de... de ànder Sander (...) RTA... ìsch àls viel meh euh... elsassisch ùf de Sandùng gsìnn.

nàtirlich hitzedeus nahmt mr de Telephon mìt wòrùm àss àss àlles drìnne steht wàs mr àlles benùtze kànn ver s'Leischt ver d'Musique ver d'Komossione ùff zu schriewe ùn nàtirlich wann d'Kìnder ebs brüche ùn dànn esch hàb mr àlles ìn àn de hand gal wie's àls so esch hitzedeus

Momentàn luej i viel netflix. Euh... weil se güeti... güets Progràm hàn ùn dàss mr schwàsìere kànn, wàs mr wìll lueje ob mr ebbs wie Àngscht màcht lueje wìll odder e... e Komédi odder ebbs wie... wie scheen ìsch odder wie positiv ìsch. Es kùmmt àlso drùff àn wie mr gemìetlisch, gall ? Ùn do (...) han se so Drama ghet ìn sechs sìwe Episod, dàss mr (...) Evènement ùn Süspens ùn, dàss i àls verschrocke bìn wenn ebbs latz ìsch gànge. S'ìsch zìemlich interressànt gsìnn. Bon euh... (...) ìn de Piscine rùmgfàhre àwer schùnsch ìsch's gànge.

De anzigscht Sport wie-n-i noch màch hitzedoes, wa mr dìs Sport nanne kànn, ìch de Hùnd spàzìere fìere. Dìs ìsch hàlt schon Sport genue. Bon ìch hàb oei momentàn euh eso ingschriwe ìm e Sàl wie mr e hüffe so euh ja fer d'Müskle ùn fer eso fer d'Arm odder fer d'Fìess, odder Vélo fàhre kànn. Àwer euh... mr mues gràd Lùscht hàn fer ànnezegehn, ùn dànn sìnn àls viel Litt àb ùn zü, dànn ìsch's hàlt Excuse fer nìt ànnezegehn, wa mr mant dàss viel Litt sìnn àn dem Créneau, àn dere Zitt. Ùn euh ìch geh leider nemmi viel ànne. Mues vìllicht bàll danke fer àbschriwe lonn odder, ìch wùrd schon sahn.

Frànseesch esch minni Mùtterschpràch isch kànn euj Elsassisch Englisch ùn Ditsch rette ìsch hàb dies ìn de Schuel gelehrt ùn euh nòrar Elsassisch t'Hääm mìt minni euh Eltere

Àme Sùnndoe hàw-i garn... euh... spät Schlafe... hahaha... euh... àwer oei euh... koche, Gàrtle... ja. so ebbs.

ìch bìn schon ìm Canada gsìnn. Bon dìs ìsch vor e pààr Johr schon àwer dìs ìsch ùnvergasslisch. Es ìsch eso scheen gsìnn. Sìwezeh Daj. Fàscht jede Doe sìì mr wìdder vùm Zìmmer fùrt ùn sìnn dànn euh... e Wil gfàhre fer d'nagscht Stop ze fìnde. Ùn dert hà mr dànn wìdder bsìchtigt, Müsé odder Orte odder nàtirlisch die fameuse Wàsserfàll. Wie jeds sich freit ùn tramt devùn. Niagaga Waterfalls. Donc les chutes du Niagara. Dìs ìsch wùndervoll, wùnderscheen gsìnn. Mìt hatte noch Helikopter sotte fàhre àwer leider ìsch s'Watter zü schlascht gsìnn, ùn euh... jetzt euh... worùm (...) wie s'dann geht àwer. Dìs ìsch ùnvergasslisch gsìnn. Mìr sìnn dànn oei mìt'eme so Planer fort ìwer s'Wàsser, ùn hàn wie ìwer, wie soet mr dann ? ìwer... ìwergfloeje, ùn hàn scheeni Orte gsahn. Ùn dànn sìì mr noch mìt'm Schìff ùff's Meer ùn hàn d'Wàlfìsch gsahn, dìs ìsch wùnderbàr. Ìch hàb fàscht kén Foto devùn. So bìn i dràn gsìnn ùn het minni erschìttert ùn ìsch so scheen gsìnn.

Oyée Kaas hawie nìt garn un gànz gàar nìt de mìnsterkaas so ... strechkaasle d'euwie àls asse so ùff'm Brot un noch doch dànn so Camembert wie wie nìt schtìnckt wie nìt vort'läuf wie nìx màcht wie gràd im pàpier esch un dàss'i zwai drei daai gasse hàb dàss'er lohn keh g'scmàck oder nix dàvon wag'heit

Ìch geh garn ìn Corsica. Dann dert redde sie oi e ànderi Sproch wia frànzeesch.

minni klaider sìn het sìn eher décontractiert wie àls so euh mehr klamotte àls klaide scheeni klaider wòn'i gàh hà wenn'i won'i g'schàfft hà jetz sìn mr jetz .... ùn jetz bìn ìsch pensionniert àlso esch àlles her fonctio fonctionnel

Àls Kìnd hàn-i wella Doktor wara, wia minni Müetter, ùn au wia minner Vàtter. Ùn oei Journaliste. Journaliste, kenna àlso ìberàll àna gehn, sìnn àlso...euh... kenna oei euh... Sàche Schribe, wo d'Litt lasa. Ùn s'ìsch euh... mi Wùnsch gsìì. Dàs d'Litt mi lasa.

<noise> Minni greeschti Hoffnùng, fer d'Züekùnft, ìsch, dàss s'Elsàss üsser kùmmt üss dam Grotesque, ùnd sìch jetz ìn de Hànd nammt, namlig euh... s'Land, dàss mr ìwwer euh... ìmmer vù de àndere àbhangt. Ùn euh... hoeiptsachlig vù de Pàriser.

Je profite de la nature et tout va Mieux